Fomba ifandrisa zaré samy fandroàka ndraiky e izareo fampiorokoroko vôdy kôfa mifakahita izy avakeo izy ko fa hitany izy igny e eto ny lahiné defa tsy rarahigny fa izy ko efa vavigny efa rihatany edy avakeo dray zareo mifampiarakaraka magnagno agnigny ekeo lalagna regny zaré.